Ҳангоми сафар ба гузашта ва мулоқот бо худам дар ҷавонӣ, ман ба худ мегӯям, ки бештар ба орзуҳо ва хоҳишҳои дил гӯш диҳад ва тарсу ҳаросҳоро камтар бигирад. Ман маслиҳат медиҳам, ки барои омӯзиш ва рушд вақт бештар сарф кунад ва бо одамони хуб ва боандеша робитаҳоро мустаҳкам намояд.